एबे इअ टोस्टरक काम सदियो कहबाही जौत इअ कस्नुक हसै इअ हमरा भर्खे भर्खे पौरोटिया किनके एनले हैने हसहु इअ देउनकही डौले । भर्खे भर्खे बनावल पाउरोटी हसइ ओकरके एबे धिकाके खाएके भेले । एबे यापन मन कतहर धिकावके ना । उहे धिकाके खाएके भेले चाही इचिहिची डहाके खाएके भेले । हसे तो हसे उहे टोस्टरवमा देसहु गही एबे उहे अनुसार हमरा पकोसहु देउनकही ओकरमा । उहे पाउरोटिके पकोबहु कतहर जुग पकावके मन लगताइ यापन हिसाबसे पकाके उ निस्काके खाएके हसइ नाही । हसे उ छाणके तोर एगुणा देउकही पकोणा नहिया बनावके हसइ फेरी ओकरहिमा गहसाहु नाही । एबे देउकही कसनुक खालीक बनवके बणइ कतहार धिकवके बणइ कतहर जुग पकावके बणइ उहे अनुसारसे हमरा गहके ओकरसे निसकाके खेबहु ।